සතුට කියන <hesitation> වචනය <hesitation> ගැන හිතන කොට <hesitation> මගේ මතකයට එන්නේ <hesitation> සතුට <hesitation> තමයි <hesitation> වැදගත්ම දේ. <hesitation> මිනිසුන් <hesitation> හැමවිටම <hesitation> හොයන්නේ සතුට. <hesitation> මිනිසුන් <hesitation> ජීවිතේ වෙහෙසෙන්නේ සතුට හොයාගෙන. එකිනෙකාගේ සතුට <hesitation> එකිනෙකාට සාපේක්ෂයි. එකිනෙකා සතුටු වෙන විධි <hesitation> එකිනෙකා සතුටු වෙන ආකාරය <hesitation> එකිනෙකාට සාපේක්ෂයි. <hesitation> බෞද්ධ දර්ශනයේ <hesitation> සතුට <hesitation> ගැන කතා කරන කොට <hesitation> සතුට උතුම්ම <hesitation> ධනය <hesitation> විදියට <hesitation> හඳුන්වලා දෙනවා. ඉතින් <hesitation> මොන තරම් මිළ මුදල් <hesitation> තිබුණත් <hesitation> මොන තරම් <hesitation> සැප පහසුකම් තිබුණත් <hesitation> මිනිසුන්ගේ <hesitation> හිත්වල සතුට <hesitation> නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් <hesitation> මිල මුදල් අතින්වත් <hesitation> යාන වාහන සැප සම්පත් අතින්වත් <hesitation> සතුට මනින්න බෑ. සමහර වෙලාවට <hesitation> උපරිම ධනවතෙකු ළග නැති <hesitation> සතුටක් <hesitation> ඉතාම දුප්පත් <hesitation> මනුස්සයෙක් ගාව තියෙන්න පුළුවන්.